Kua tembiporu yaikua vaera, jaeko yaikua vaera yanderakuvako, tenoneko kua tembiporu ñamoroɨjata, ogueyi vaera jokua omombeuta yandeva, ñañono vaera yande rapɨguipe, yaikua vaera yanderakuva, jaera kua tembiporu raɨ